Kà gôdra zen̈y, henihen̈y karàha gôdra zen̈y, <hesitation> raha raiky karàha an̈ao zen̈y mizaha izy an̈abo karàha izy oe la oe, an̈ao kô fa man̈onga an̈abony eo na manitsaka izy direkity an̈ao efa tafitrobaka tafitro- tafi- tafipo- tafitsirôpaka an̈aty nany in̈y zay.